احب موسيقى الجاز واحس انه هي موسيقى راقية وتربط ما بين الأجيال بحيث يعني يكون الكلمات لها معنى سامي...يعني ال الجيل اليديد يحبها مو نفس الموسيقى القديمة وبعد المغنيين يستخدمونها وايد